Mi ɓurii yiɗgo, mi jooɗoo dow koromwal, gam joonde nde faa'ida, nde njamu, gam mi forta yi'e daande am, mi nana belɗum, mi forta kosɗe am, mi ɓaagina hoore am, mi forta juuɗe am, mi jooɗoo, mi annda, mi jooɗake, mi nana belɗum no haandi.